obira nako wa ojomo iturus tiap hari manege bisa wo panyake opanyake gula ina daene na madogo mane okia kacang panjang kacang panjang man nako wa ojomo lo ingoe woli mane kawo asam urat.